nyt on kahdestoista kesäkuuta tuhat yhdeksänsataa kuusikymmentä viisi ja olemme täällä Sotkamossa Lykinnön kansakoululla tämä seutu kuuluu Ala-Sotkamon kylään
tämä on Ylisotkamoa tämä ja Alasotkamoa tuolla ne talot josta me tultiin se on tämähän on ihan siinä piikissä tämä on Ylisotkamoa tämä koulu
rajalla tässä
ihan rajalla
niin tässä pöydän ääressä meillä on vanhaemäntä Leena Niskanen omaa sukua Sirviö hän on syntynyt kolmantenatoista marraskuuta tuhat kahdeksansataa kahdeksankymmentä yksi Tipasojan Nuolivaarassa täällä Sotkamossa kuinka kaukana se tästä nyt onkaan se
sekö Nuolivaara
Nuolivaara suurin piirtein
älähän vielä kun tästä talosta on seitsemän kilometriä - tuonne Järvelään ja siitä on neljä on sinne Nuolivaaraan niin - tuota Järvelästä niin neljä kilometriä
että runsas kymmenen kilometriä
niin runsas kymmenen kilometriä tulee matkaa
minkälainen paikka tämä Nuolivaara oli missä te synnyitte
se on semmoisella hyvin korkealla maisemalla komealla paikalla hyvin niin hyvin komealla paikalla niin vaan eihän siellä ole ollut silloinkaan silloin kun minä olen syntynyt kuin sisäänlämpiävä pirtti ja ja ja navetan röksä ja pirtin uunille noustiin kun oli sisäänlämpiävä pirtti sitten kun minä tulen muistamaan kun kävin niin oli puusta tehdyt semmoiset leveät tikapuut niitä tikapuita noustiin pirtin uunille ja se oli niin laaja että vaikka olisi rukin vienyt ja villoja kehrännyt siellä siellä uunilla se oli semmoinen se uuni
niin iso
niin iso niin
minkä takiahan ne niin ison teki uunin savupirttiin
no en tiedä sitä kun se on tehty siellä oli vain kolmet huonemiehet oli siellä Nuolivaarassa silloin siellä oli minun vanhemmat oli ja sitten oli tuo Jussi Huotari oli ja ja ja ja mikäs se olikaan sitten se mikä Aapeli Lemetti se kolmas niin ja sieltä me tehtiin ja se Pölylä sieltä me muututtiin ja tehtiin se Pölylä joka on Niskalan maalla jossa minä sitten olen ollut
kuinka pitkään te Niskalan maalla asuitte
no voi jiena sehän asui isävainaja kun möi sen mökin niin vaan minä kun lähdin niin nuorena piiaksi niin tuota mitenkäs kauan se isä eli kun se sen mökin hävitti eihän se kauan elänytkään kun se hävitti sen mökin vaan äitivainaja ei ole ollut vielä se ei ollut vielä kymmentäkään vuotta kuolleena niin
oliko isä ja äiti näitä Tipasojalaisia
äiti oli Jormasten Hallalaan syntynyt ja isä oli syntynyt tuossa on tuo Tervon talo - jonka asukkaat nyt on Amerikassa niin isä on siihen syntynyt liki Tervoa
tältä puolen Sotkamoa molemmat ovat
niin tältä puolen Sotkamoa molemmat
minkä mallinen se savupirtti oli niin kuin siellä Nuolivaarassakin
no semmoinenhan se oli se savupirtti kun se - sisään lämpisi ja sisäänlämpiävä oli niin se oli sitten tehty laipioon reikä ja kattoon reikä ja sitten oli puusta semmoinen torvi niin kuin nelikko joka savun veti pihalle niin semmoinen se torvi oli ei sitä ollut kivestä tehtyä eikä
miksi ne kutsui sitä
no se oli vain tuota savupiippu eikä muu mikään niin semmoinen se oli niin
oliko ne seinät savuiset ja nokiset
no tietää kai sen kun savu sisään tulee ei se kaikki ennättänyt siitä tötteröstä pihalle mennä se savu tulihan sitä sisäänkin ovi piti auki pitää kun lämmintä pantiin
eikö se ollut hankala silloin lämmitysaikaan
no mikäs se on kun pikkulapsi oli niin panna sillan alle ja kätkyen kanssa ja sitten rauhassa soudattaa niin minunkin mieheni on tuossa Rinteelässä joka on tuossa nyt vaan siinä on ollut jo aikoja vaan niin Renne-vainajakin sanoi niin että kun se Vihtori-vainaja syntyi niin kun se oli pikkuinen niin äiti laski sillan alle kätkyen ja siitä sillan raosta kun pantiin kiinni niin nuoralla hän sitä kätkytti soudatti semmoista se on ollut se elämä ennen vanhaan ei sitä nykyään voi jeesus nykymaailman ihmiset ei rupeaisi semmoisessa huushollissa olemaan ei vaikka
no siellä oli isot tilat siellä sillan alla kuitenkin
no oli oli kaivettu siellä oli isot tilat että kun kätkyen pani niin hyvästi se sopi soutamaan ja se oli Rinteellä kun minä muistan kun olin pikku tyttönen kun Renne-vainaja se minun mieheni oli kuudellatoista ja se kun oli - vähäsen viidettä vuotta vanhempi minua niin sehän se teki isävainajansakin kanssa sen Rinteelän ja nekin olivat siinä Kalliovaaran mökissä meidän naapurina huonemiehenä niin sillä keinoin kun eivät ennättäneet saunaa tehdä niin siinä oli puujalalla ensinnäkin se ensimmäinen uuni pirtissä niin kuin saunakiuas vain niin se lämmitettiin lauantai-iltana ja sitten semmoiset ritsit oli niin siinä pirtissä kylvettiin samassa pirtissä kylvettiin ja sitten kun kylvettiin niin se lattia luututtiin ja sillä siisti semmoista se oli
ei tarvinnut saunaa
niin ei ennätetty saunaa tehdä yhtä aikaa niin voi hyvä isä kuitenkin
oliko siinä koko lattialla niin puulattia
oli puulattia oli koko lattia ja - ukkivainaja oli semmoiset ritsit ylemmäksi tehnyt että siellä kylvettiin ja sitten kun saatiin kylvetyksi niin lattia luututtiin ja sillä siisti tuli samalla lattia luututuksi pyhäksi kun kylvettiin pirtissä
no siinähän ei saunasta tullessa paleltunut
no ei varmaankaan ei varmaankaan vaan ei ne kauan ollut se se kun oli nikkari ja minun mieheni oli tuon nikkarikoulun käynyt Kajaanissa kävi senkin kahdella höyläpenkillä siinä nikkaroitiin ennen vanhaan
minä olen joskus kuullut että ne ennen toi niin kuin hevostakin pirttiin
vaan minä voi hyvä isä kun kaksi hevosta oli tuossa Lehdolla kun olin piikana niin oli kaksi hevosta niin pirttiin ne tuotiin appamaan ape tehtiin se ape koriin ja ja sitten oli se vesiamme siinä välissä niin siitä saivat juoda ja siinä appoivat ja sitten ne vietiin - talliin kun saivat syötyä niin semmoista se oli
iltasilla
niin ja aamusella kanssa apatettiin niin
se taisi hevonen tykätä kun
vaan se tykkäsi hyvästi siitä kun sai lämpimässä syödä ja juoda niin niinhän ne tehtiin ne pirttiin vietiin tuota tuotiin aina appamaan hevoset
käytettiinkö muita eläimiä pirtissä
no ei toki muulloin kuin sitten kun teurastettiin lampaita niin niitähän sitä pirtissä käytettiin kun tuotiin penkille ja siinä ottivat sen hengen vaan isommat elukat nehän pihalla otettiin ei niitä pirttiin toki tuotu
nekö lampaat kuitenkin pirtissä
niin lampaat pirtissä teurastettiin vaan eihän niitä nykymaailmassa ole enää koko lampaita ei niitä ole enää piti minunkin äitini lampaita vaikka niin köyhässä mökissä asuttiin kaksi lehmää oli ja monta lammasta ja niitähän oli kesällä lampaita niin kymmeniä aina juosta piristi vaan kun karhu tuli yhden kerran arvatkaapa minäpä olen nähnyt siinä Pölylässä herra jumala siunatkoon kun me oltiin pikkuisia sikiöitä niin kun siinä kun ei ollut siellä salolla ei ollut taloja - ennen niin kun ne tulivat halvatut kun ne ajoivat niin kuin lehmikarjan ajoivat kun tuli se karhu niin äiti sai lehmät navettaan niin lampaita ei saanut ja meitä pelotti niin me mentiin puotiin ja seinän raosta sitä karhua katsottiin kun isävainaja kun sitä ennen kaskeakin poltettiin niin se hakkasi kaskea ja poltti sen kasken ja niin niin kuin siihen ihan lehmien matkassa tuli siihen siihen jossa pidettiin savua niin siihen aitaukseen ja me seinän raosta katsottiin sitä kun tuli ja lampaita ei saatu sitten navettaan vaikka kummassakin seisottiin niin meiltä oli kaatanut aamusella siihen likelle notkoa yhden emän se karhu niin veren oli ennätti vain juoda kun nousivat ylös ja alkoivat puhua niin lähti livistämään siihen jäi se raato
oliko se iso peto
onhan se melko suuri hullu ruskeakarvainenhan tuo on se karhu niin
minä olen kuullut sanottavan että se ihan niin kuin ihmistäkin painostaa jos lähellä on
en minä tiedä mitä eihän nuo sanonut sehän tuo se Sohvi josta minä tuolla jo puhuin joka on kymmentä vuotta vanhempi joka on tuolla kunnalliskodissa niin sehän tuo sanoi niin jotta ei se muulloin ihmiselle tahdo tehdä pahaa vaan silloin kun sillä on syksyllä kiluaika niin silloin se ei ole tapataattu että se tulee ihmisen päälle ja samalla lailla hirvi kuului tekevän
silläkö syksyllä on se
niin no kun se keväällä jo - talvipesäänsä penikoi halvio karhu niin sehän kun talvipesästään nousee niin sillähän jo pennut jäljessä juosta vikittää niin
mikä kiluaikako se on
niin se sitä sanotaan kiluksi sitä - tuohan hirvihän on niin hävytön jotta jos lehmä on laitumella sonnia vailla niin se astuu täällä on semmoisia tapauksia monta ollut että emä pitää tappaa kun se vasa kasvaa niin suureksi niin
ihan täällä ihan lähiseudulla
no ihan lähiseudulla niin
se tuolla laitumella käy
niin se laitumella käy vaan nyt kun nykymaailmassa evät ole laitumellakaan kun ne on lohkoissa niin eihän niitä täällä saata väljänmetsässä enää elukoita pitää
milloin se hirvellä se kiima
no syksyllä se sanoi se Sohvi olevan en minä muusta tietäisikään se kun siellä salolla lampia oli niin se kun kulki ongella siellä niin sanoi jotta yhden kerran kun hän lähti sieltä Niemilammilta kotiin tulemaan sinne Raatevaaraan niin sanoi niin että se lähti tulemaan jälkeen ja hän arveli että nyt se kyllä hänen päälleen tulee niin sanoi niin jotta oli kuiva leppä niin hän sen lepän sai katkaistua niin hän arveli että no et sinä nyt päälle ihan iltiksesi tule että hän kun sarvien väliin tuolla lepällä lyö niin palaat kuitenkin - pois niin niin
sanoiko ne että hirvelläkin on semmoinen niin kuin kiluaika
no onhan se sillä on syksyllä niin kuin karhulla sillähän - jo hangella sillähän pienet penikat jo hirvellä juosta vikittää niin ne tekee minä olen nähnyt vastasyntyneen juuttaan hangella kulkevan emänsä jäljessä
niitä taisi täällä olla ennen kovasti
on niitä nytkin veikkoset ei tarvitse hyvin kauas mennä kun on ihan vasukat - tuossa on Kuohusuoksi sanotaan tuossa tuosta minun mökistä ei ole kilometri olisikohan Rajalan poikien viljelys niin siellä on ihan vakavasti ainakin vaan kun ei saa hirvenammuntalupaakaan näin lähelle kylää tuo Lehdon Pekka hirviä aina ampuu joka on se jonka minä neuvoin sen talon niin vaan kun pitää mennä hiiteen tuonne salolle Palovaaran salolle ei anneta talojen läheltä hirvenammuntalupaa ei anneta
ja täällä hirvet rauhassa asuu
ne saa rauhassa olla täällä niinpä tietenkin
onko se kaikilla elukoilla sitten syksyllä se kiluaika
ei ole lehmäthän on ja nuo hevoset niillähän on nehän on keväällä ja lehmäthän on ympäri vuodesta mikä mihin aikaan poikii niin se sitten poi'innan jälkeen aina toista kuukautta on ennen kuin tulee uudestaan ja kun astutetaan niitä mm hevonenhan se on niin hullu että se kantaa vuoden
niinkö on
se vuoden kantaa justiinsa hevonen se on semmoinen ja lehmä ei kanna kuin yhdeksän kuukautta lehmä emäntineen niinhän sitä sanotaan tuossapa Niskalassa on niin menneenä keväänä teki kolme lehmää kaksoset ja nyt on tehnyt tänä keväänä taas kaksoset ja se se se siihen - vaikka eläinlääkäri tuotiin niin siihen emään tuli yleinen - verenmyrkytys että piti kokonaan murahautaan viedä se emä kuoli
liian paljon
mm
tuota minä en ole ennen kuullutkaan että se hirvi käy lehmiin tuolla
käy se hullu ei ole monta vuotta aikaa kun tuolla Sumpsalla piti lehmä lopettaa Sumpsan kylällä
joko se oli kantavana
sekö sekö lehmä hyvä isä kun se ei poikimaan pääse kun se tulee se vasa niin hirveän suureksi niin niin sen tähden ne kuolee sitten ne pitää lopettaa ne niin ettekö te ole nähnyt hirveä sillähän on hirveän pitkäjalkainen ja pitkäraatoinen ja sitten kun on joka vanhempi on niin sillä on sarvetkin niin hirveän laajat ja on seitsemänkin haaraa aina sarvessa ja se keväällä sarvensa pudottaa monesti löydetään metsästäkin kun se keväällä sarvensa pudottaa pois niin karhulla niitä ei kyllä sarvia ole olemassakaan
kun karhulla se kiluaika sattuu niin siellä tuota elämää lienee missä paljon on niitä
tietää kai sen - tuollahan tuolla Saukko-perukalla vaan te että ole siellä perukalla mahtanut vielä käydä siellähän on kansakoulu Juhmon kouluksi sanotaan siellähän - keväthangella oli se yksi Eemi Kähkönen on siellä asuu niin eihän se ollut älynnyt niin jotta siinä karhu makaa kun poikineen oli hangella hiihtänyt mitä lie hiihtänyt ja hiihtivät karhun pesän päälle se isänsä hiihti ja sieltä se kun nousi ja meni sen miehen päälle ja sehän repi naamat ja ihan kaikki se on sillä on hirveän syvät arvet näissä ja jos ei olisi - se poika sen suksen kansa piessyt sitä niin se olisi tappanut vaan se poika oli suksellaan piessyt niin hirveästi niin jotta se isänsä pääsi sen kynsistä pois niin ja lääkäriinhän se piti viedä ja siitä oli veri juossut niin hirveästi jotta voi jumala nähköön
onko kauan aikaa tuosta
eipä ole kuin toistakymmentä vuotta niin sillä on hirveän suuret arvet näin poskissa sillä Eemillä ja käsivarsissa ja joka paikassa
täällä Tipaksen perällä on ollut haittaa karhuista ja hirvistäkin
vaan on niistä ei se ole kaukana nytkään siellä Tipaksella niin käydä lepsuttelee se ihan kuule tuossakin kun onkin se -- uusi asukas siellä jota sanotaan Nimisenkankaaksi niin viime kesänäkin on siellä käydä lepsutellut siellä Nimisenkankaalla niin kävelemässä
no tekikö ennen tuhoja paljon karjalle
voi lehmät voi nehän kaatoi lehmiä laitumella söivät ihan niin kuin höperöt joka vain ei jotta niin lähellä ollut koti jotta kotiin pääsi sen edellä niin sehän kaatoi ja söi kun minä olin tuossa Lehdolla piikana niin kun sitten tuosta Lehdolta on annahan minä sanon kun tuonne Kuivikkovaaralle on viisi kilometriä ja siellä oli ulkoniitty silloin vaan ei sitä nykymaailmassa ei ne kulje siellä niityllä sitä kutsuttiin tuoksi tuoksi tuoksi Niemilammiksi sitä niittyä ja me mentiin sinne niitylle sitten kun viikon eväät ottaa matkaansa on ennenvanhaiset nehän on täällä Sotkamossahan on museo ne on ne piimäleilit ja ne purakat sinne museoon viety ja kahdella hengellä oli se suuri leili selässä ja kokki kuka oli niin sillä oli padat ja sillä oli ja sitten toisilla ja kun viikkokuntiin lähdettiin paljon sitä evästä piti olla no me mentiin sitten sinne niitylle niin kun kulkenut kulkemaan oli tuolta Nurmeksen puolelta lähtenyt hevonen niin siihen Lehdon niitylle oli sen hevosen kaatanut niin hevonen se höyrysi vielä se hevonen ja - Lehdolla oli hirveän vihainen koira ja suuri se kun lähti sitä ajamaan toista vuorokautta oli se koira sillä ajomatkalla ja ne luuli että se hävisi niin kun tuli sitten kahden päivän takaa sinne majalle niin se oli haukkunut äänensäkin jotta ei kuin pikkuisen viukutti vain minne - Nurmekseen minne lie ajanut kun lähti ajamaan siltä hevosen raadolta sitä petoa niin
no peto meni näiltä main
peto meni näiltä mailta pois ja meitä höperöitä kun pelotti kun majassa piti yötä olla niin talon tyttö oli minulla toisena siellä haravoimassa ja sitten oli mieskasakkaa oli kaksi ja niitä talon miehiä oli kolme niin me siinä majassa seinän viereen ruvettu maata kun piti miesten ruveta tulee kun nuotio tehtiin majan eteen semmoiset suuret hongat hakattiin ja se iskettiin noin kirveellä semmoisia pälkäreitä täyteen ja sitten semmoiset kalikat pantiin ja se hongat pantiin päällekkäin ja siihen tuli niin se luikutti se tuli se lämmitti sinne majaan koko yön niin niin me että ei se se - tuon tulen yli niin kuuluipa käyneen Lehdolla vaan ei silloin kun minä olin niin sen tuli tulen yli niin karhu niin sammalia sinne majaan niiden makuumiesten jaloille nakkaamassa vaan ei silloin käynyt kun me oltiin niin
vai että niin lähelle pakkautui
no niin lähelle ja silloinkin kun lähti niin kun se kuusen näreitä oli niin se näreikkö ei kuin sujui kun se lähti siitä hevosen raadolta niin ja koira jälkeen lähti ja se niin kauan viipyi ja luulivat jotta nyt se vahti hävisi vaan eipähän hävinnyt kun tuli takaisin
oli äkäinen koira
äkäinen ja suuri niin
paimensiko ne täällä niin kuin karjaa sen takia että
pitihän sitä paimentaa hyvä isä kuitenkin ja tuolla Pirttivaarassa jossa minäkin olen ollut kaksi vuotta piikana niin siellä oli se vanha isäntä semmoinen taikuri niin jotta se - lehmät taikoi kun pihalle pantiin jotta ei se ei kyllä siihen karjaan tullut
silläkö oli konstit
sillä oli semmoiset konstit jotta ei tullut siihen karjaan vaikka olisi kuinka lähellä ollut
mitähän lie ollut kuulitteko te
en en minä kuullut että mikä lie ja sillä minun miesvainajalla oli semmoinen jotta kun paloi pahaksi ihminen niin se sen palon jäljen kun katsoi niin se silloin justiinsa asettui ja se ei pahaksi mennyt vaan ne minun miesvainajani pojat kun oli pikkuisia kanssa tuo Järvelässäkin tuo Martti isäntänä ja tuolla Piimäpurolla Suomensuolla oli se Lassi vaan se on kuollut niin ne houkutteli jotta sanoa heille että sanottehan sanoahan ukki se heille miten se loihdotaan niin ei ruoja niille pojille sanonut ei sanonut enkä minä kuullut vaikka monta kertaa tulivat sitä siinä hädässä ja veivät sen ja hakivat vaan en minäkään kuullut että minkälaista se oli en
vaan että paljon auttoi ihmisiä
vaan kun - tuossa Haapalassa tuossa on tuo talo joka näkyy niin siinä oli omituinen tyttö niillä hoidettavina niillä talon ihmisillä niin se oli raukka juossut tuohon kun ennen pidettiin pellolla savulla lehmiä niin siihen tuliseen tuhkaan jalkansa siihen savun pohjaan niin tulivat hätäyksissään se talon tyttö tuli Rinteelän ukkia hakemaan se oli huutanut niin kun vai ukki meni sinne ja voiteli niin paikalla oli asettunut ihan paikalla eikä se lähtenyt toisinaan ei matkaankaan kun vain se kotona tiesi jotta - millä keinoin se on palanut niin se silloin asettui ja se oma emäntäsäkin kun tulipalo kun paloi kerran se Rinteelä niin kun se oli salolta ollut halon halolla silloin hevosella kun oli sillä aikana syttynyt ja se mummu oli palanut jotta hartiat täältä ja tämä käsi ja kaikki ja se oli kinoksessa huutanut kun kotiin oli ukki tullut ja paikalla oli kivut lähteneet
niin missä se tämä mies oli tämmöinen mies
siellä se minun mieheni isä siellä Rinteelässä niin
minkä niminen
Lauri Niskanen vanha ukki
no sehän oli ihan niin kuin lääkäri seutukunnalla
no se oli niin kuin lääkäri kyllä niin ja jos kun ennen vanhaan kun metsänpeittoonkin millä keinolla lie kun se oli se metsänpeitto kun sanottiin että karja karja karjan peittää metsä niin kun siinäkin minun - minun vanhuksilta niin kerran niin kuin tosiaankin tottapa ne oli metsänpeitossa niin kaksi vuorokautta olivat jotta ei lehmät kotiin tullut ja niin ne on ja käytiin monta kertaa siinä niin missä ne lehmät olivat sitten kun siitä metsänpeitosta päästettiin niin ihan käytiin monta kertaa siinä niin kun ne kivenä vain paistoi jotta ne ei ollut lehmiä vaan sitten kun päästettiin niin sittenpä ilmestyi jotta ne olikin lehmiä semmoisia taikureita täällä oli
kukahan ne oli loihtinut
no se ukki loihti pois sitten se Renne-vainajan isä ja kuka lie pannut eipä sitä sitä tietty vaan toisen ihmisen panemia ne piti olla
niin että ei se itsestään
niin ei itsestään kun semmoinen pahanilkinen joka pani ne niin semmoisia niitä oli ennen vanhaan
no niitä oli semmoisiakin taikuria jotka teki pahaa toisille
vaan oli oli niitä jotka tekivät pahaa toisille ei tarvitse hyvin kauas mennä kuin tuonne Lakiaholle kun kerrankin vaan kuollut on nekin naapurin isännät kumpainenkin niin se se se sanoivat sen Lakiahon ukon tehneen niille niille toisen niille Honkavaaran ihmisille pahaa - karjallekin laitumella niin niin minusta se semmoinen ihminen on vähän hävytön voi hyvä isä armahtakoon
leikkelikö ne niitä vaan
ne leikkelivät ja oli yhdenkin kerran niin semmoiseen no ei paljon paksumpi kuin tämä minun käsivarteni kun ennen vanhaan - hevosia ajettiin niin semmoinen koivu oli ollut josta tehtiin ne aisat kun hevosia valjastettiin niin hännästään oli käyty lehmä sitomassa siihen koivuun ja häntä katkesi se häntä oli vain siinä koivussa ollut hyi eikö ole ilkeyttä
no ilkeyttä on
on se hyi niin
onko ne niin kuin semmoista ollut että niin kuin navetassa käyneet
vaan - hyvä isä kun minä tuolla Korholanmäellä piikana niin se sielläkin navetassa siihen aikaan vielä kävi ja tallissa kun hevosenkin varsan kävivät leikkelemässä ja lehmän tissit jotta meni jotta - meni niin että ei lähtenyt maitoa ollenkaan hyvä isä siunatkoon ja ne karvoja nyhti lehmistä ja niitä leikkeli ja ja se oli laskiaisiltana se semmoinen homma niin
mistä paikasta ne leikkeli karvoja
ne nyhti karvoja ympäriinsä ja sitten leikkelivät kyljistä eli ja sitten lehmältä niin utareesta oli leikattu suuri palanen herra jumala kun me mentiin lypsylle aamusella niin veri alkoi tippua kiuluun ja kuivui se lehmä että ei lähtenyt kahvikuppiakaan maitoa niin
se kai on elukallekin kärsimystä
vaan siinä on kärsimistä ja lampaitahan ne kulki keritsemässä ja pässiltä mulkkuja mulkuista leikkelivät nahkoja ja voi taivas kuitenkin semmoisia ihmisiä sitä ennen vanhaan oli
no luuliko ne itselleen siitä hyötyä olevan vaan
niillähän nehän sanoivat niin jotta niillä on kirkonmulta niillä semmoisilla taikureilla jotka - lehmiä leikkeli ja karvoja nyhti jotta ne on hautuumaalta multia hakeneet ja niille on pitänyt sitä vuodetta ja niiden on pitänyt pitää niin kuivassa kohti jotta ne ei saa kastua niin
ja niitä oli ihan
no niitä oli
miehiäkö vai naisia
- en minä tiedä liekö niitä naisia vaan miehet hullujahan niitä semmoisia oli niin no entäs yhden kerran kun suuri talo oli tuota se Rönty tuolla Rönnynniemellä niin kun se oli se isäntä se vanha isäntä juoppo ja oli mennyt Kajaanin markkinoille ja siellä juonut ja rahat varastettu miten paljon lie ollutkaan niitä rahoja niin sitten mennyt kun mikä lie missä lie ollut kaukana se Hätämaa mukamas se tietäjä siellä ollut niin se sanonut se tietäjä jotta ne tuodaan ne rahat pois kun haet hautuumaalta niin lapsenruumiin pään leikkaamassa ja se ukonhullu oli käynyt leikkaamassa ruumiilta pään ja se oli Maaselällä Eera Parviainen jonka tytön ruumis oli sattunut täällä Sotkamon kirkkomaalla olemaan jonka tytön pään oli se se Rönnyn ukko leikannut ja se ollut sitten säkissä ja sitten on järven yli - niitylle kesällä niitylle soutaneet ja se on ollut se pää sitten siellä veneen teljojen alla säkissä niin kun ne on maalle ruvennut sitä venettä vetämään niin se on sieltä lähtenyt pyörimään se säkki ja tullut keskelle venettä ja niin poikansa ja ne niittymiehet säikähtänyt että mikä se tuo on ja ja ja tuota siellä se on siellä koivikon niityn rannassa minkä lie puun juureen sen pään panneet vaan siitähän piti maksaa sille isälle hirveän suuret sovinnot sitten sen ukon ja vielä ne sitten rahat löytyi ei pennin penniä ei niin ole tuotu takaisin se meni ihan ilman aikojaan sekin raha ei yhtään markan markkaa ole tuotu takaisin ne on mennyt päittäin
mikä se oli tämä tietäjä
se oli siellä missä lie se Hätämaa ne sanoivat jotta Hätämaassa se on käynyt missä ei se ole täällä se kai on tuolla muualla maailmassa missä lie en minä
ei ole Sotkamossa
ei ei ei ei niin semmoisia ihmeitä täällä on tapahtunut
no on se melko raaka teko kyllä ollut
no on ja mistähän lie sitten no totta ne on nuo haudankaivajat sen saaneet sitten nähdä niin jotta se on semmoinen temppu tehty ja siitä sitten tullut selville ja se on tuolla Maaselällä on se Eera Parviainen on se sen isä oli vaan se on kuollut niin sen tytön isä jonka pään oli käynyt leikkaamassa voi kauhistus
liekö nuo kovinkaan paljon saanut sillä tietoja niillä aikaan vaan luulivat itse
niin luulivat itse niin että he nyt sillä taivaaseen pääsevät kunhan pahaa tehdään oikein paljon toisille ihmisille niin
nekö ei saanut kastua ne kirkonmullat
ei ne on pitänyt pitää kuivassa kun minä olin sitten siellä Korholanmäellä ja sitten sanottiin - Viisikannaksi kutsuttiin sitä taloa ja sanoivat sen isännällä olleen ne kirkonmullat ja keväällä ruvenneet niin kun sitä keväällä pestään uunit kaikki ja pestään ja sitten uunin päälle oma tyttönsä noussut ja vesikiulun kanssa jotta se uuninpäällys puhtaaksi lakaistaan niin ne on ne nyttyrät sieltä lähteneet ja kastuneet ja se ukko ei ole ollut kotona lattialle pudonneet ja nehän ei ole tienneet niin se kun kuului tulleen kotiin niin ne pirut oli ottanut niin että ne olisi tappanut jos ei olisi vierasta siihen taloon sattunut menemään niin sitten oli se se se naapurin ukko sattunut menemään niin sitten olivat heittänyt ne oli ottanut ne oli pieksänyt siltaan niin kuin niin kuin viholliset sitä ukkoa kun ne nyttyrät kastui niin
naapurin ukkoa
naapurin ukko sattui tulemaan niin sitten heitti pieksämästä kun vieras sattui tulemaan taloon
sitä omaa ukkoa pieksivät
sitä tietäjää sitä jolla oli ne nyttyrät niin sen ottivat ja pieksivät kun ne kastui ja lattialle joutuvat niin niin siinä sitä ollaan sitä saatetaan itsellekin pahaa tehdä kun niitä ei osaa hoitaa
sitähän luulisi että nehän hikoamistakin jo kastuu
no eipä ne kun ne on siellä piipun sisässä siellä uunilla - niin siellä sehän - on kuiva paikka aina vaan tottahan se on salaa käynyt niitä hoitelemassa että ei ole muut tienneet
ei matkassaan kuljettaneet
ei ei niitä matkassaan saa kuljettaa niin
mitähän niillä lie ollut niissä pusseissa siellä
no sitä kirkonmultaa kirkkomaastahan sitä multaa on haettu ja niitä hoidettu niin niin eikö nämä olen vaan ei sitä nykymaailmassa tuommoista hulluutta ole kyllä
no en minä ole kuullutkaan vaan olen vain vähän kuullut kun vanhat puhuivat
oma tyttönsä selvitti se Kaijamari sitten että olisi isän tappaneet vaan kun sattui se - mikä Lintulehto se oli niin sanoi jotta kun se Pekka tuli kylään niin sitten heittivät sattui tulemaan oma tyttönsä puhui sen ukon oma tyttönsä sitä
no kyllä siinä perää silloin on
niin jotta hän ei olisi uskonut vaan kun mentiin uunille ne kastui ja tulivat lattialle niin ukon ottivat käsilleen kun tuli kotiin minä että olisitte antanut tappaa sen ukon niin sillä siisti
eihän se olisi
vaan että olisi kai se heistä nähden jos ei olisi se Pekka tullut niin saanut tappaakin vaan kun se tuli niin se sitten heitti
oletteko te tuommoista kuullut kun ennen ovat niin kuin käärmeilläkin teettäneet pahaa toisille ja
olen minä kuullut entäs sitten kun - tuossa tuo Lehto mikä on ja sitten oli siellä Lakiaholla se Eemeli ja se Lehdon tyttö oli sitten tuota sillä Eemelillä ne lesket meni naimisiin niin tuolla Lakiaholla niin niin tuota sitten kun ne kävivät käräjiä sen perinnön päältä niin kun yhden kerran heinäaikana niin kun minä en ollut silloin piikana niin kun se oli sieltä Lakiaholta päin käärme tullut suuri käärme kun hevonen ollut aisoissa kun - heiniä ajettu tuota pellolta ja se kun oli sitä hevosta vasten tullut ja sillä kun oli suu liuhkannut ja läyhkännyt ja kieli ollut pystyssä ja varmasti sanoivat että ihan Eemelin laittama oli niin että jos sai hevosta pistää niin se olikin pistetty vaan kun oli havainneet jotta oli saaneet tappaa niin jotta se oli Eemelin laitos kun näillä mailla ei ole - ollut koko käärmeitä elämän päivänä vaan siellä niitä kyllä on ainakin kun ne oli louhikot ja salot
ja joutuin tuli
ja - vaan se oli tullut kiireesti se oli mutkalle aina vetäissyt itsensä ja aina tullut niin kiireesti jotta niin niin eihän se oikeaa hommaa ole sekään ollut
no saivat siinä tappaa
niin siinä saivat tappaa hangolla kai ne oli sen tappanut niin se loppui sitten siihen ei saanut pahaa tehdä
onko muita tapauksia
en minä ole jotta olisi - käärme tuota en minä ole sitä kuullut että olisi eipä he jotka tavallisesti on metsässä niin kulkihan ennen lehmätkin laitumella on ne nähnyt vaan eipä he - pistelleet eikä nostelleet heitä kun ei ole ollut kuka olisi laittanut niin
oletteko kuullut tuommoista että niin kun noita tietäjiä oli että olisi niin kuin kaksi joutunut kampoihin keskenään oikein
en minä sitä ole kuullut vaan sanoohan nuo niin että olen minä niin olen - sanoohan nuo tuolla Sumpsalla kerran tapahtuneen semmoisen niin että ne on keskenänsä joutuneet kiistoihin niin
totta sitä on parastaan yritetty
niin tietysti jotta kumpi tässä toinen on niin voi hyvä ihme on ne toki vaan voi hyvä isä kun minä olin tuossa Lehdolla niin kun vielä se elää se Eljas Korhonen tuossa Sapsokosken rannalla niin minä näin keväällä kun oli keväthanki kun Kuivikosta hiihti hankea myöten koristi se Eljas ja vaan kun minä me oltiin jo Lehdolla ylhäällä niin ei Lehdon lammasnavettaan saattanut mennä niin se sieltä Kuivikosta tuli lampaan leikkelystä silloin niin vaan ei Lehdon navettaan se kun me oltiin jo ylhäällä että niin hanki oli se keväällähän ne hangella hiihtää koristi ympäri maailma niin ja sitten minä olin täällä Lehtoniemellä aivan tässä palvelijana niin Kohvakaksi haukkuivat sitä ukkoa se siellä kansakoulun luona siellä Juurikkalahdessa asui sillä oli oma mökki niin se halvio Lehtoniemellä niin vielä valvottiin niin sieltä Juurikkaniemeltä päin niin niin kun minä lähdin kun oli viimeisillään olevia lehmiä jotta minä lähden navettaan iltasella katsomaan niin jotta niitä lehmiä viimeisen kerran niin kun se kun tulla koristaa sieltä Juurikkaniemeltä päin ja sillä oli valkea nyttyrä vaan kun se näki minun niin se asettui sieltä niin minä menin pirttiin niin ei minä sanoin sille rengille ja sille talon isännällesi sille Kustille niin että vaan sieltä tulee kyllä niin tuota tuonne navettaan jotta sillä on valkea nyyty kainalossa ja ja se on kyllä se Kohvakka niin älähän muuta pikkuisen aikaa oltiin pirtissä niin lähti se Kusti ja rengin kanssa katsomaan niin sehän oli ollut navetassa halvio sen nyytynsä kanssa ja - paskaluukusta oli sitten pihalle mennä luiskahtanut kun menivät sinne navettaan ei - ovesta ei ollut enää ieti tulla niin sontaovi oli josta luotiin niin siitä oli mennyt pihalle sieltä navetasta siellä navetassa jo kehno oli
eivät saaneet kiinni sitä
ei sitä saatu kiinni niinhän se sanoi Kusti jotta olisi arvattu pyssy ottoon niin olisi sontakynnykselle saanut ampua ei niin hyvästi siitä yli mennyt voi hyvä ihme kuitenkin
silloinpahan olisi sopivaan paikkaan jäänyt
silloin olisi jäänyt sopivaan paikkaan kyllä
minä joskus olen kuullut että
sitäkin ne puhuvat niin jotta se kulkee ympäri kyliä silloin hangen aikana ainakin sitä ukkoa
ja niitä oli ihan tämän tämän tuommoisia
no tuo nyt tuossa on tuo Kauppalan talo joka tuohon näkyy tuossa vähän syrjässä niin vaan kuollut on se isäntä niin se oli ajanut kerran hevosella kirkolle ja se Eljas Korhonen oli hiihtänyt jäljestä Janne-vainaja oli kysynyt että no sinäkö sitä olet niin hävytön että kuljet ihmisten navetoissa lehmiä leikkelemässä ja lampaita vaan kunhan sen varasi pidät jotta et tule meidän navettaan ei ollut virkkonut mitään ei uuta ei aata Jannelle vaan sanoi jotta sen varasi kunhan pidät jotta meidän navettaan et tule siitä - säästät pääsi ei ollut - Eljas sanonut mitään Jannelle ei ihan mitään se ollut virkkonut ei edes niin jotta en minä ole eli ei mitään ei ollut virkkonut mitään kun allapäin oli hiihtänyt
vaan siitä ihmiset mainitsivat
niin siitä mainitsivat aina niin se tohti sanoa kysyä että sinäkö sitä niin hullu olet
joskus kuullut että tuolla laillakin kun keväällä metsään päästettiin niin ne tekivät semmoisia temppuja niin että kotiin tulisi paremmin
niin lehmät
niin
no en minä tiedä niitä temppuja minä missä olen ollut niin hyvästihän nuo on tullut kotiin eihän noita olet tarvinnut hakea
nehän oli väljänmetsässä täällä
no väljänmetsässäpä tietenkin ja siellä Nuolivaaroja myöten kulki Rinteelänkin lehmät ihan siellä purolla asti vaan kotiin he tuli helkutteli aina niin olihan niillä semmoinen taika kyllä noilla vanhoilla olen minä tuossa Lehdolla kun se vanha emäntä eli silloin kun minä ensi vuosia olin niin kun me oltiin sen talon tytön kanssa sen Reetan kanssa tuota paimenessa ensi päivinä kun paimennettiin niitä ja katsottiin niitä lehmiä niin sen tanhuan ylhäälle oli noussut se emäntävainaja suuren vesisangon oli sinne nostettuna ja me kun lehmiä kytkettiin niin sitten kun viimeiset alkoi olla navetassa niin meidän päälle kaadettiin se vesisanko jotta lehmät kesällä paljon lypsää kun paimenet kastellaan olen minä sen sen - vesikylvyn kyllä saanut saanut en tiedä lypsikö ne enempi vai vähempi vaan Reppa-vainaja alkoi se oma tyttönsä pauhata jotta eikö ole tuo äiti hullu kun meidät kasteli kun tultiin kotiin se kaatoi meidän korville sieltä vesisangon
tuommoinen kai jää mieleen
niin jotta lehmät enemmän lypsää sinä kesänä kun paimenet kastellaan
lehmiinhän tuli tuommoisiakin tauteja minkälaisia tauteja sitä lehmiin tulee ja
no onhan noita nyt sairastaahan nuo tuleehan nuo tautiin nytkin kun täällä on jo monessa talossa niin niitä ayshireläisiä lehmiä niin ne ei kyllä monta vuotta aina yksi luota ennen kuin se tulee kipeäksi
se taitaa krantumpi olla
niin se on krantumpi kyllä on siellä minun kotitalossa niin kolme nyt niin ja tuossa Yläpihassa joka on siinä - se vanha talo joka kun on ne on eronnut ne veljekset niin Jaakko-niminen on siellä niin siellä on koko karja niitä toistakymmentä lehmää siellä on herra isä kun mennään navettaan niin ihan pelottaa kun kauhean suuret paksut sarvet jokaisella päässä tohottaa ja ne ei tee kyllä toisilleen pahaa ne ei puske kyllä pihallakaan
vaikka sarvet on
vaikka on semmoiset sarvet niin kun ennen tuonne kun Rinteelään tuotiin niin näitä sarvipäitä niin ja nuuppoja entisiä oli niin jos nuupot lähti sinnepäin tulemaan niin ne lähti pakoon ne ei kyllä tappele vaikka on semmoiset sarvet niin ei ne ei tappele niin
joskus kuullut sanottavan että lehmä saattaa tulla niin kuin ammustautiin
no se sitä ei - toki tuokaan eläinlääkäri osaa toki päästää jos ampuu niin kuin sisuksille ja muille niin se menee sitä kyytijään
minkälainen tauti se se on
no se niinhän nuo sanoo että se on semmoinen nuoli niin jotta se sisuksille ampuu ja ne sisukset rikki menee niin silloinhan se sitten kuolee niin mikä lienee se en minä ole sitä nähnyt
miten ne semmoista lie yrittänyt parantaa
liekö tuota silloin kukaan osannut parantaakaan vaan nythän kun - vaan eivätpä nuo nuokaan nykyiset eläinlääkäritkään lehmienkään tauteja tiedä tuossa Yläpihassa vasta poiki lehmä niin haettiin eläinlääkäri niin se poikimahalvauksessa hoiti sitä no haettiin toisen kerran sanoi jotta siinä on maksassa vika no eihän sillä ollut maksassakaan kun oli lannehalvaus ja ei älynnyt niin lannehalvaus oli siinä lehmässä
ja sinne meni
ei mennyt se parani kun osasivat hoitaa tuo isäntä kun itse hoiti sitä niin se parani
ihmisten tautiko se ruusu on
ihmisten tauti se on se ruusu ja no minulla on ollut koi sormessa katsokaa ja luu lähti sormenpääluu pois sen tähden se on tuommoinen pyökerö tuon ajoi ja sitten tuohon teki reiän ja siitä - kun se kointuppelo tehtiin niin tuosta nousi se luu pois
minkälainen se kointuppelo on
no en minä sitäkään tiedä se oli maatiaisukko joka teki tähän minun käteen sen kointuppelon metsässä se kulki ensin ja sitten se teki
eikö sanonut mitä pani
- ohoh älkää luulla ja sitä ruusunsidettähän ei moni kyllä osaat tehdäkään vaan on tuolla Tipaksella Mäkelän isäntä joka tekee vielä ruusunsiteen sitä ei moni kyllä sitä osaa tehdä sitä ruusunsidettä
metsästä kävi ainetta
niin metsässä se kävi se ukko joka teki sen kointuppelon tähän minun käteeni ja viikon minä tämän kanssa istuin päivät ja - kylmässä vedessä kun olisi jaksanut aina pitää niin siinä se asettui ja sitten tuli tiedoksi että siellä on semmoinen ja minä sitten lähdin suksella hiihtämään ja menin sinne ja ja se teki ne metsään se meni ensiksi kun teki sen kointuppelon ja sitten se asettui
kuinka joutuin parani
ei se joutuin paranna sitä vaan sitten alkoi sulaa vain ja se tuska ja sitten näytti jotta se tulee märille tästä näin ja minä olin silloin Korholanmäen Pirttimäessä piikana se isäntävainaja sanoi jotta näytäpä sitä sormeasi minkälainen se on niin hullu oli terännyt tuon partaveitsen ja sehän se veti tähän sitten sen haavan josta se luu kohosi pois niin niin ja se piti sehän kun sanotaan että silloin kun polttaa niin se ei sitten särje sitä ei tätä ole särkenyt sen paremmin mutta se luu kun kohoaa niin kun polttaa sen niin se ei sitten niin minä nakkasin hellan uuniin
siitä luuta tuli
voi hyvä isä kun tästä jäsenestä pääsi ja tähän tässähän on jäsenessä näin niin tästä jäsenestä pääsi ensin irti ja sitten täältä kohosi pois ja sekin luu oli pikku reikiä ihan täynnä valkea luu kun lähti niin ja ihan itsestään tuli ei ollut minkäänlaista haavaa kun tuli tuohon sormeen se tuska ei minkäänlaista haavaa siinä ollut jotta se olisi haavan ja muun tähden tullut ei kun alkoi tuskata vain niin
minä olen joskus kuullut että siihen piti olla monta sorttia siihen kointuppoon
niin samapa se on siihenkin ruusunsiteeseen siihen pitää olla viinaakin ruusunkin siteeseen niin
minkälainen se ruusu on se on eri asia kuin koi
no eri sehän on se ruusu sehän ajetuttaa hirveästi ja sehän sitten niin kuin tuolla meidän kylällä se Rasin emäntä niin vainaja niin sillä tuli päähän se ruusu niin sehän sitten alkaa lauduttaa ja aukoa täältä ja voi hyvä isä se on paljon hirveämpi kuin koi se ruusu niin ja siihen se kuoli
se ajettui
niin vaikka tehtiin se ruusunside vaan se kun meni niin pahaksi niin siihen se kuoli
mitä kaikkia aineita siinä ruusunsiteessä lie ollut
noo en minä muista muuta vaan se viinaa ja niitä ennen vanhaan kun oli niitä niitä niitä niitä pitkiä lehtiä niitä tupakoita niitä väkeviä niin niitä lehtiä siinä on pitänyt olla siinä ruusunsiteessä ja hamppuja ja mitä hullua lie kaiken kaikkiaan minä häntä muistakaan joita ennen pellossa niitä hamppuja kasvatettiin joista kudottiin vaatteet
oliko siinä jotakin marjoja kanssa
no liekö ollut näsenenmarjoja niin niitä ei täällä muualla kasva vaan tuolla Teeriniemellä niitä kasvaa siellä on näsenenmarjapehkoja
minkä näköinen se tämä näsenenmarja on ja näsen se kasvi
se on semmoinen niin kuin kataja se on ihan yhdennäköinen kuin kataja vaan siinä oli lehdet ja sitten se marja kun se tulee tuota ensinnä raa'alle niin se on rööninen ja sitten kun se kypsyy niin se on ihan punainen tulipunainen se näsenenmarja
se ensin rööninen on
raakana on rööninen ja kun kypsyy niin se on punainen onhan niitä apteekissa kaupankin näsenenmarjoja
en ole sitä kasvia koskaan nähnyt
tuolla Teeriniemellä olisi kun vaan on pitkältä on tuota maamatkaa sinne sillä on kaksi pensasta
no ne nämä maalääkärit teki niitä ruusunsiteitä
niinhän ne teki eihän lääkärit oikein lääkärit ei ruusulle eikä koille voi ihan mitään ei ne voi tämän taivaan käpyä se on sama kuin ei menekään niin
oliko näillä seudun semmoisia ruusunsiteen tekijöitä
eipä ole muita kuin tuolla nyt on tuolla meidän on vähän sukulaisia se emäntä se Pekan emäntä niin se tekee kyllä ruusunsiteen mm se on jo vanha mies se on tuolta Valtimolta muuttui tänne meidän kylälle tuonne Tipasojalle niin se tekee kyllä
onkos tässä Tipasojalla niin sehän on iso kylä
se on hirveän suuri kylä minä en ole käynytkään - ihan siellä perillä siellä Tipaksella en elämäni kuuna päivänä jossa on Kissaniemet ja Nurmet ja Kalliot ja senkin tuhannet nythän se on se Kallion mies löytänyt ketun pesän ja siellä on ollut neljä poikaa ja se on kaivanut vaikka on viiden metrin syvyydessä ollut se pesä niin se on vain lapiolla kaivanut vaikka se on ollut louhikossa ja ne pennut ottanut emä totta se on emä ollut niille ruokaa hakemassa niin se on istunut kauan kun se on ne pojat ottanut reppuunsa sieltä niin ei se ole tullut se emä sehän on kun se kantaa niille pojilleen noita metsälintuja syötiksi sitten kun se sinne pesään hoitaa ne ennen oli pitänyt lähteä ennen kuin oli se pesä tullut ja tuonne kirkolle vienyt niin kirkolla on yksi niitä - ketunpentuja ovat ostaneet ja tuolla on tuolla Kiantajärven rannalla yhdellä herralla huvila niin sinne on ostettu toinen ja se on kirkolle repulla vienyt sitten ne neljä penikkaa ja ne kun oli vikissyt ja äkissyt siinä repussa sitten ne penikat
ei ollut oikein tuttu paikka
ei ei ollut - ja pitänyt hakea niin kun lapsilla on imututti niin kun on ostaneet tännekin kirkolle se yksi herrasväki niin kaupasta pitänyt hakea se se joka on lapset maitoa pullosta tutilla imee niin semmoinen tutti ostettu että ei ole aivan äsken tässä talossa - tuommoista tuttia ollut vaan nyt se piti käydä ostamassa pulloon maitoa pantu ja sieltä siitä tutista imee niin - ketun penikka
siitä Kissaniemestä olen joskus puhuttavan kuullut mikä onko se kuulu talo vai mikä se on
no sehän nyt on hyvinkin kuulu se Tipaksen perukka se Kallio ja se Nurmi ja se Kissaniemi niin Kallion mies se oli löytänyt sen ketun pesän sieltä salolta Kovan salolta tuossa Sotkamon Lehdessä on se luku minä en muusta tietäisikään minulle kun se tulee niin siinä oli niin
Kissaniemen se on talo siellä
niin talo
onko siellä ollut kuulu metsämies vai mikä siellä on ollut
on on ja siellä on koulukin nyt ei se ole kauan ollutkaan monta vuotta kun on sinne kansakoulukin rakennettu sinne salolle siellä se on siellä Nurmessa se kansakoulu Tipaksen Nurmessa
te tuossa äsken sanoitte että te olette sitä halmetta ollut viljelemässä oletteko
olenpa ollut hakkaamassakin en mitään ja poltettu ja raivattu rovioitu ja roviot poltettu ja niitä siirretty seipäillä ja voi voi sitäkin työtä se on mustaa työtä ja karvasta työtä
moni ei tiedäkään siitä niin selvittäkääpä oikein tarkkaan alusta lähtien
se se - se kun katsohan kun se syksyllä hakattiin se se se halme ja sitten kun kevät tuli ja se kuivui ja se pantiin sitten se ne puut palamaan ja se kun palaa hönkäisi hönkäisi ja sitten mitkä puut jäi palamatta niin ne sitten rovittiin semmoiseen kasaan ja sitten ne roviot poltettiin poltettiin ja sitten siihen ruis kylvettiin ja semmoisella se oli hyvin tuota paksurautainen se aura jolla kynnettiin se halme ja sitten tehtiin niistä kuusen - kuusista semmoiset laudat katkottiin ja pitkät tämmöiset semmoiset karahkat niihin lautoihin ja se nidottiin koivunarulla ja sillä karhittiin sitten se ruis kun ensin kynnettiin ja kylvettiin ja sillä semmoisella karhilla karhittiin semmoista se on se ennenvanhainen rukiin viljelys
syksylläkö ne hakkasi
syksyllä se piti se hakata se halme se se ja sitten keväällä poltettiin niin niin ja sitten kun mitkä puut jäivät palamatta kun se poltettiin niin sitten pantiin rovioon ja roviot uudestaan poltettiin
no se poltto kai oli lämmintä hommaa
vaan kun piti olla kun laitettiin palamaan se - se kaski niin kuin tehdä kuusen näreestä pitkät luudat jotta se vain se latva heitettiin ja sillä kun hosui että se ei mene metsään pieksemään ja hosua ja lakaista myötäänsä sitä sinne tuleen päin jotta se ei pääse metsään karkaamaan tuli se oli kuumaa hommaa ja nokista voi autetun varjele entäs se tervahaudan poltto juutas jo minä olen monta tervahautaakin ollut polttamassa voi ja latomassa siinä sitä tarkenee kunhan tervahautaa latoo ensinnä niin nousta ylhäälle ja sinne kun päivä paistaa niin sen tietää että siellä tarkenee ihminen niin
puhutaan vielä tuosta halmeesta jos ei palanut kaikki paikat niin miten ne se loppu poltettiin
ne roviot tehtiin semmoiset niin kuin rankaläjät vain ja se sitten uudestaan sytytettiin ja ne poltettiin ja seipäillä aina noin siirrettiin jotta ne kaikki ne puut paloivat niin ja sitten se vasta niin oikein rukiin panon aikana syksyllä kynnettiin ja karhittiin ja sitten toisena kesänä leikattiin se ruis niin se talven - se hyvästi laihosi syksyllä niin kuin pellossa ja sitten toisena kesänä leikattiin
paloiko siitä kaikki puut siitä
no palaa ne sillä keinoin kun ne poltetaan kaikki
pitikö se aidata vielä
ka - mitä oli tuota jotta oli - ulkona että ei ollut aitauksessa vaan joka oli aitauksessa niin eihän sitä tarvinnut aidata niin joka oli piha-aitauksessa
te ihan useamman kerran olitte
niin voi voi voi voi minä olen ollut
missä päin olitte
no missäs se olikaan se viimeinen halmeruis kun minä nyt no siellä Korholanmäen Pirttimäessä oli suuri - halmeruispelto
taisi isoja aloja olla
vaan ja entäs kuule kun se silloin sitten kun se hakattiin se kaski niin kun syksyllä niin kun siinä - ennen vanhaan kun villinä oli niitä sikoja herra jumala kun siinä oli - toistakymmentä sikaa siinä talossa niin niin kun - koivut kaadettiin sitten niin ja tuuheita koivuja kun se lehden aikana piti hakata se kaski niin kun yhdenkin kerran oli sian kehno tullut päivällä sinne ja yhden tuuhean koivun latvan alle oli penikoinut sinne oli tehnyt penskansa ja minä otan helmaani minä olin rohkeampi ne penikat ja toiset jäljessä husasi vitsan kanssa kun se olisi tullut minun päälle se emakko kun ne huusi ne pennut minun sylissä niin toiset hosui sitä emakkoa ja minä kotiin niiden penikoiden kanssa - juoksin ja pudotin kartanolle sylistäni jotta tuossa on kehno
oliko paljon
neljä pentua kun ensi kerran porsi se emakon hullu voi hyvä ihme kuitenkin vikinä alkoi kuulua niin minä että no hulluko se on tuo vai mikä niin mennään katsomaan niin siellä sian penikoita koivun latvan alla voi hyvä ihme nähköön
nehän olisi paistunut kohta sinne
no sinne tietysti jotka oli niin helppoja ennen vanhaan joita oli kun mustalaisia siihen hirveän paljon kulki siihen aikaan karjassa niin kymmenellä pennillä aina annettiin kuka otti ja vei matkassaan niitä penikoita
sian porsaita
- yksi kymmenen penniä sen verran jotta kärsälantti eikä mitään muuta
kärsälantti mikä se se on
no se vain se kymmenen penniä jotta se on hyvä osa niin kuin kärsälantti maksetaan niin se oli kärsälantti se - voi hyvä ihme
sitä sillä nimellä karahteerattiin
niin sillä nimellä karahteerattiin voi hyvä jumala nähköön
oliko se tuo villisika samanlainen kuin nämä nykyiset
eihän se tuo - olenpa minä metsäsiankin nähnyt niin joka louhessa asuu aina
minkä näköinen oli
se on mustan kirjava ja hirveän kovakarvainen sen Sofian isä joka on siellä kunnalliskodissa niin kerran sieltä Honkajärven louhesta ampui sen metsäsian niin siinä me nähtiin ei sitä muuten näkisi
oliko iso
ei se ole hyvin iso vaan se on jo karkeakarvainen mustankirjava oli ruoja niin
ja louhessa asuu
- se louhessa asuu aina ei se ei se tule sileälle maalle monesti se on siellä kesänsä talvensa pyhänsä arkensa niin se on semmoinen asukas
te sanoitte että se hyvin laihosi siinä kaskessa
vaan se laihoaa hyvästi kun se kun se kun semmoiseen kohti se kaski piti saada jossa oli leppiä ja koivuja ja onhan siinä kuusia jotta ei sitä pahalle maalle sitä kaskea saa hakata kun - kuivalle maalle hyvälle maalle niin ennen vanhaan hirveästi vielä viljeltiin sitä sitä sitä halmeruista halmerukiiksi kutsuttiin
omilla maillako
omilla mailla ei sitä nyt muiden maalle saanut mennä
ei valtionkaan
ei ei ei ei kun on kenellä oli omaa maata niin omalla maallaan ne viljelivät mm
mihin aikaan se tuo rukiin leikkuu tuli niin kuin syksyllä ja kesällä
no siihen aikaan kun - peltoruis ja ohraruiskin samalla aikaahan se joutuu niin hyvinä kesinähän joutuu jo elot leikattavina niin elokuun lopussa niin vaan paha syksy jos on niin menee se syyskuullekin sitten
tuostakin leikkuusta olisi mukava kuulla kun oikein vanhanaikaisella tavalla tehtiin miten se tapahtui
no sirpillähän se leikattiin ettekö te ole sitä sirppiä nähnyt
no sirpin olen nähnyt vaan sitä leikkuuhommaa en
no sirpillähän ne leikattiin näin kun tässä oikeassa kädessä oli sirppi vasempaan käteen otettiin se vihko ja ne sillä keinoin tehtiin ne lyhteet
kuinka isoja lyhteitä tehtiin
no ruislyhde oli niin että sehän oli niin siihenhän pantiin kolmekin pioa ruislyhteeseen vaan ohralyhteeseen ei tarvinnut panna kuin kaksi vain niin
pioa
niin - niin näin kun mikä sopii tuohon ja sittenhän sitä saattoi pursuttaa sitä rukiin - että siitä tuli tavallisen paksu se lyhde niin
pursuttaa mitä se tarkoittaa
no se senhän senhän sai siitä kädestään kun kääräisi vain niin senhän saattoi sitten pursuttaa sormiensa päälle vielä että tulee isompi se lyhde niin
että pio oli niin kuin ylikukkuroillaan
niin ylikukkuroillaan niin mm vaan te ette usko kun kävi Helsingistä asti - se oli filosofian maisteri sen minun mieheni isän luona vasta Vappu tuossa sanoi niin että kun niin kun tosiaankin näitä ei ollut ja sitten kun oli sikiöitä Rinteelässä paljon niin vaikka se oli yökunnissa niin se vei sen Kajaaniin matkassaan sen ukin se neiti että se sai kaikki vanhat tiedot siltä ukilta siellä Kajaanissa se maksoi kyydit ja ruoat ja huoneenvuokrat ja kaikki ja se oli nainen ja se oli filosofianmaisteriksi se sanottiin niin ja se oli viikkokauden se ukki siellä reissussa kun se vei matkassaan Kajaaniin
no te olette hyvää sukua
niin kai sitä ollaan niin niin se lähti ja silloin tosin se oli syksy riihenpuintiaika niin kun täältä toiselta vaaralta sinne - siellä oli riihi niin ajettiin niitä rukiin lyhteitä niin se siinä - vaikka sula oli ja reellä ajettiin niin se lyhdekuorman päällä mahallaan mötkötti se neiti ja sitten kun se minun mieheni ja vanhin riihtä puitiin niin niistä kuvankin otti ja sitten Suomen kuvalehdessä oli kun Iikka-vainajan kanssa sen poikansa kanssa se minun mieheni riihtä puida möykytti - vartalla niin siitä ovelta otti kuvan sitten ja Suomen kuvalehdessä oli se kuva sitten
se teidän mies oli sen Lauri Niskasen poika
niin niin se oli
milloin tämä teidän mies oli syntynyt
se oli pikkuisen viidettä vuotta vanhempi minua vaan minä hänen syntymävuosilukua olisi minulla se ylhäällä vaan enpä minä nyt muista sitä on meillä vihkiraamatussa ja kaikissa ne vaan
onko siitä kauan aikaa kun tämä Lauri kuoli
se se vielä oltiin evakossa silloin talvisodan aikana ja sitten se sen jäljestä montako vuotta hän lie elänyt kun kuoli vaan mummu kuoli jo ennen evakkoa
oli jo vanha mies
vaan se oli sehän oli jo yhdeksälläkymmenellä minkä verranhan lie ollut kun se kuoli
lujaa sukua olette
niin vaan Renne-vainajallahan se oli vasta sehän vasta aloitti se on nyt neljättätoista vuotta on ollut haudassa ja se vanhin poika oli viiden Martin poika oli justiinsa vuoden vanha kun ukki kuoli ja se nyt lähti maaliskuun neljästoista päivä kolmelletoista se poika
Renne-vainajako oli teidän mies
niin niin niin Martin poika oli vuoden vanha kun se minun mies kuoli ja Martin isähän se oli
sekö oli nikkari se teidän mies
no niin oli ja sen isä oli tuolla kirkolla niin tuota niin on sekin vanha pappila vaan nythän se kun purettiin niin niiden nikkaroima oli sekin pappila Renne-vainajan ja ukin nikkaroima ja kun minä muistelen että se on Renne-vainajan nikkaroima nämäkin lasit niin minä muistelen kun tämä tehtiin tämä koulu niin se kun se kun Kajaanissa Kajaanissa kävi sen nikkarikoulun se oli koulun
ja isän opissa kanssa ollut
niin ja isän opissa oli niin se se kun teki ennen ruumisarkutkin holkkaamalla niin ne oli jo hyviä äitivainajalle teki viimeisen arkun Renne holkkaamalla se holkattu ruumisarkku se oli komea ei sitä nykymaailmassa näe
mitä se tarkoitti holkkaamalla
jotta kun tehtiin se kansi niin se sitten vielä tehtiin se reuna se oli holkattu arkku se tehtiin noin leveä oli se reuna joka sitten pantiin sen kannen kannen tuota laitaan niin se oli holkattu arkku äitivainajalle teki viimeisen
no kun on taitava käsistään niin sitä työtäkin löytyi
vaan sitä löytyi vaikka minkälaista työtä vielä se teki evakossakin kun oltiin niin kahdelle kuhmolaiselle lapselle arkun vaan ne ne oli viimeiset kun meidän poika yksi sodassa kaatui eihän tuo ollut kuoliaaksi kaatunut kun oli lähdetty sairaalaan viemään niin hevoset rekeen pantu niin tottapa se on tiennyt sen että hän kuolee niin se oli semmoisen pahvilevyn mistä lie repäissyt se Iikkari-vainaja ja oli kirjoittanut siihen niin jotta jos isä elää vaan hän varmasti kuolee niin isän pitää hänelle arkku tehdä niin niin se pahvilaatikossa tuotiin sieltä rintamalta tänne Sotkamoon junassa ja sitten niin vaan isänsä kun niin paljon paheni siitä kun se kuoli sinne sitten kun sairaalaan lähdetty viemään niin miinaan oli sen hevoset ajaneet ja siinä viimeinen henki lähti niin niin tuota siinä sen pahvilaatikon sisässä oli se se kun johon oli kirjoittanut jotta jos isä kykenee niin hänelle tehdä arkku vaan se ei kyennyt vaan me kirkolla kun on se arkkumestari se Vilho Tervo niin sillä teetettiin arkku sitten ei isänsä jaksanut ruveta sitä arkkua tekemään minä kävin arkkuun nostamassa kirkon kansliassa oli se ruumis niin minä kävin sitten nostamassa sen ruumiin arkkuun
niin se sota-aikana teidän mies meni
ei ei kun se poika niin poika keskimmäinen poika kaatui
oliko teillä paljon lapsia
niitähän tämä nykyinen emäntä on tehnyt seitsemän ja ensimmäinen emäntä lapsentekoon kuoli jonka tyttö on tuolla kyökissä se kuoli lapsentekoon laitokselle se ensimmäinen Martin emäntä tuo tyttö on tuo tätinsä ja minä on hoidettu vastasyntyneestä tuo tyttö ja se nyt täytti maaliskuun kahdeskymmenes neljäs päivä kaksikymmentä vuotta tuo tyttö niin se kuoli synnytyslaitoksella kyllä me tiedetään kaikki kurjuudet tietää kun vastasyntynyt lapsi sitten otetaan ja hoidetaan niin se on se on hoidettava
se on hyvä että joku hoitaa
no tätinsä hoiti ja minä sen lapsen niin ja tätinsä käytti ensinnä kansakoulun ja sitten kävi kansaopiston ja sitten kävi emäntäkoulun ja nyt on siellä kunnalliskodissa keittäjänä vaan sillä on kesäloma niin tuo tyttö
niin äsken puhuttiin siitä halmeesta ja leikkuusta miten ne kuivattiin ne lyhteet siellä
ne pantiin kuhilaalle ja sitten riiheen vedätettiin ja riihi lämmitettiin ja siellä kuivattiin ja sitten puitiin
vaan jos oli kaukana tuo halme
no talvella sitten vasta ei sitä syksyllä sitten vaan joka oli kerran likellä niin sitten sai syksyllä ja ne rukiin lyhteet ne riihessä kun se - ahdos kuivui niin ne se lyhde seinään pieksettiin jotta ne - sitä sanottiin että ne ravataan niin ne lähti ne jyvät siitä että ei kuin niitä tyviä vain tarvitsi sitten vartalla kopsia niin se oli sitä se oli sillä siisti
minkälainen se kuhilas ruiskuhilas on
sehän pannaan kymmenen - lyhdettä siihen ja ja kun tehdään se kuhilas niin se yksi lyhde väännetään noin mutkalle ja siihen vain ladotaan ja sitten yhdestä tehdään se hattu ja pannaan päähän jotta se ei kastu
hattu päähän
niin hattu päähän se katkaistaan se lyhde ja noin pannaan levitetään se leveäksi ja sitten pannaan kuhilaan päähän niin ei saatu - ei sateellakaan kastu se kuhilas kun on se hattu
no entäpä jos talveksi joutui jättämään sinne
ne pantiin närtteeseen sinne niin semmoiseen närtteeseen ja se närte katettiin ja sitten talvella ajettiin jos oli edempänä että ei kesällä saanut
minkälainen närte oli
no se on se närte semmoinen niin että ne se pohjapuu kun pannaan niin se kahta puolta sitten ladotaan noin ne lyhteet noin kahta puolta ja sitten se - sitten se latvapuoli katetaan niin jotta ne ei kastui oljilla oljilla -
oliko ne isoja
mitkä nekö närtteet no tuleehan se melko iso kun monta sataa lyhdettä tulee niin onhan se väki pitkä
leikkaamisessakinhan oli semmoinen että sitä vähän niin kuin kilpailtiin toisinaan kuinka paljon sitä hyvä leikkaaja päivässä leikkasi lyhteitä
voi hyvä isä olen minä - leikannut niin sata puolitoista sataa lyhdettä päivässä olen leikannut sirpillä
itsekö te sidoittekin
no itse vaan en kuhilastanut sitä se on vaikeampaa se kuhilastanta ne miehet kuhilasti sitten
nehän on melko raskaita ne
ne on raskaita kun lie se on se pää raskas kun hyvä vuosi tulee ja niin se on se pää raskas niin
eikö ne murennu sinne pellolle
ei ne murene silloin kun kuhilaalle pannaan vaan sitten kun ne kootaan niin pitää varoa jotta ne ei karise sitten niin
ja talvella vasta ajettiin närtteestä riiheen
niin sitten joka joka oli kaukana niin - sitten talvella vasta puitiin ja ajettiin riiheen
miten ne tuon riihen ahtoivat
no ne on parrethan ne on riihessä semmoiset pyöreät kun - miten iso riihi on niin niin isot ne puut on hakattu ja ne on pyöreitä ne parret ja ne on ne on tuota kuorittu pois se - silpa niistä kun männystä on tehty ne riihen parret ja ruista kun ahdettiin niin ei pantu kuin yksi parsi vaan ohria kun ahdettiin niin kaksi partta rinnakkain niin sillä lailla ja sitten latvaparsi siellä ylhäällä että ei se ahdos kaadu rukiille vaan ohrathan ne ei tarvinnut sitä latvapartta vaan rukiille piti olla siellä ylhäällä latvaparsi jonka taakse ne latvat tuli jotta ei ahdos kaadu niin semmoista se on
yksikö siinä oli vai useampi ahtamassa
kaksi henkeä toinen anteli ja toinen ahdinlaudalla oli ja se ahtoi jo minä olen sata riihtä ahtanut voi taavetin kuningas ahdinlauta leveä oli ja sillä oli ne siellä alla ne tangot sitten sitten jota siirrettiin aina jonka päällä se ahdinlauta oli sitä siirsi aina se antelija jotta pääsi siirrettiin ja sitten minä aina seisoin ja pitelin niistä parsista jotta sillä aikana kun siirsi sitä ahdinlautaa semmoista se on minä olen pohtanutkin riihiä uskokaas se seulalla kun riihet puitiin ja ei ollut masiinaa eikä mitään niin se kun viskattiin se riihi niin se sitten oli semmoinen seula joka oli tehty semmoisista mistähän lie tehtynä niin pyöreä semmoinen seula ja sitten siinä näin leveä se se laita että ne ei mene maahan ja niin sillä keinoin piti pohtaa suuret ruisriihetkin ihan minä sikiönä kun Pirttivaarassa olin piikana kolmellatoista niin ruisriihetkin pohdin
no siinä kai homma oli
niin ja siinä se on homma
eikö se ollut raskas se pohdin
se on se on raskas kun se viskattiin aina jotta ne tuli ne puhtaat jyvät toiselle seinälle kun se - se pantiin se ruta niin sieltä sitten niin pohdettiin ohrat ei ole niin raskaita pohtaa vaan rukiit ne on raskaita kyllä minä kun olin niin sikiö niin kyllä minulla meni kädet ja ryntäät kipeiksi minä kyllä tiedän sen työnteon joka sortilta että ei tarvitse toisilta kysyä